Musiiɛ. Na sɔe musu fɛ, musiiɛ, na musiiɛ dia. Musiiɛ, iya kpee taayɛ kiiɛ wa ya ma mbɛ i dia. Bɛma hiŋi ŋna fɔ ŋ waa i ya, ya laoe, mbɛ na sawanu be a ye. Mbɛ na sawanu be a ye. O koe kɛmɛ, ma koe kɛmɛ dia. Koe kɛmɛ, ma dia. ɔɔ kpe mɛ, i bɛ kpe mu ɔ, ma wo kpe bi, i to ti kpe mɛ nuo ɔɔ kpe kɛ mɛ ɔ. Bɛma ya kpe taayɛ kii wa ya ma mɛ i dia. Bɛma kiimu a bɛ kɛ lɔŋndɔ, hiŋi kaiɛ bɛ i bo wɔ, i wa musiiɛ, kaiɛ bɛ i bowɔ ɔɔ kai mɛ nu lɔ a waa i ya, kɛ i kpe, ya kpe taayɛ kiiɛ wa ya ma kaiɛ ɛ i dia. Na kaiɛ lɔ o, ma wo koe kɛmɛ a we. I yɔ aa. Lamataŋ i wa kaiɛ a ɔɔ i wa siinyɔ-siinyɔja a. Kaiɛ a fɔe i lɔ i ma taa kɛkia. I ya fɔa okay. ɔɔ i ma be kɛkia. I yɔ okay. ɔɔ i ma be keŋ mɛ kpakia. I yɔ okay kɛ kaiɛ lɔ i ma be kɛ. I yɔ, mɛ beya nu. Kaiɛ lɔ, ii ma jiikɔ niiɛ. Ii lɔ, mɛ jjkɔa nu. Kɛ me mu? Kɛ i ma wo siinyɔjaa. ɔɔ ii ma wo i to tii ma wo ii to tii kaiɛ, a boɔ. Bɛma kaiɛ ma wo komu a, ii ma bo fi ko bi yɔ. Hiŋ i woa kaiɛ a, kaiɛ a kogbifɔe i ye, i ta kobi wa ma. Bɛma lamataŋ kobi bɛ bɛna, ii ta kobii wa ma. Ii to be kobi yɔ wa. A wae ma kaiɛ yɛ ii lia. A mu siinyɔjaa, Ai t, ai ta, ai continue. Kɛ kaiɛ lɔ a ma wo ii to ta kɛ woe, ii yɔ ii fani. Kaiɛ lɔ ii ma ta kɛ woe, i yɔ ii fani. ɔɔ kaiɛ a ii toe keŋla, kaiɛ a tae sɔkɛna, kɛ ya kama ya ta bebe lɔ. Bɔ kaiɛ na a yɛ i taa, ai na keŋla, kɛ i be nu. Jiiɛ bɛ be taaɔ. ɔɔ lɔŋfeŋ bɛ be nu. Kɛ kaiɛ yɛ i dia? Kaiɛ be ii dia. Te gbi kaiɛ tii tɔ be na. Kaiɛ, ai tia kɔai na. Ya kpe taayɛ kiiɛ wa ya ma kaiɛ yɛ ii dia. Lamataŋ ii bɛ kpe, i bɛ ii yɛ ii kpe taayɛ, i bɛ kpe taayɛ, i bɛ kpe bɛna taayɛna kaiɛ ye, kɛ kaiɛ yɛ i dia. Kɛ hiŋi ii be kpe taayɛna bɛna, kaiɛ be ii dia. Kaiɛ lɔ, o, ii ma ta kɛ wo. Ii lɔ aa. Kaiɛ lɔ sii niiɛ. Ii lɔ aa. Kaiɛ lɔ, o, jii kpandi ŋjii we. Ii lɔ aa. kɛkaiɛ lɔ jii kpandi ŋjii ɔɔ na ŋ kɔ jii. Kɛ ii ma na jiiɛ a. Kɛ, i ma wo ii to tii kaiɛ boɔ. Bɛma, kaiɛ a fɔe koe kɛmɛ ma, ii yɔ kpe. Kaiɛ a fɔe koe kɛmɛ ma, ii yɔ kpe. Kɛ ii wa ii famai mu ii ya ma. Kaiɛ, wo bɛ kaiɛ wo bɛ suuɔ, kɛ kaiɛ lɔ o, kama ii lɔŋ keŋɔ ii na ŋ kɔ jii mɛ nu a. Ii yɔ kaiɛ ma ii tɔ. Kpaŋmu kaiɛ jɔ sɔ? Kaiɛ wa yɛ i sɔ. Amu i ya musumɔɛ, ii bɛ kaiɛ kɔ wa. Kogbi kaiɛ a fɔe ii ye, kpaŋmu ii ya ma. Hiŋi ii kanyae mu, ii yɔ, ŋ kanyae mu wɛ we. Me kuŋda koe kɛmɛ ma we. Kaiɛ bɛ, a ya sɔa. A lɔ o, na musuɛ kanyae mu. Kɔ mɛ na musiiɛ basa. Kɛ a be nu. Kɛ kaiɛ a fɔe, kɛ ya na latea. Kɛ ya kpe taayɛ kiiyɛ wa ya ma kaiɛ yɛ ii dia.